<hesitation> Io savony ranon-tsavony fanasà loha io zany <hesitation> produit na hoe <hesitation> raha fanaova volo, fandiovana volo araky ny anarany zay: <hesitation> mampitiry volo sasany, mampalama volo sasany, sasany koa mampihoringorina anazy. Ny vehivavy zany tena matetika mampiasa anazy io e.